Nijool ijoow bélobul nafa yara fuburoos; fuburoos, nafahol émémééŋ, nang utiŋul muting numi mat jowi jak, gafooŋ gagu, nuŋa fo uŋa nuburoos soit acé may fuŋiŋi futing, nuŋa nuburoos. Fuburoos nafahol namémééŋ dé hajima gaméŋé gucili; guŋiŋil gulét néfee éém. Mais nang éli babé gurégé bugo éŋaar guwéélum, guwéélum maré gubajut simbé nang nay; maré fuburoos, nafahol émémééŋ memeek.